Manahaky anizao ñy fandehany ñy sakafon'olo a Nizeria añe: -Rozy añe ,manany ñy fomba fiketrehan-droze, <shushes> nandesiny ñy razan-drozy noho ñy kolo-tsain-drozy ;tea mihina raha mafana rozy ,noho ñy raha mitiry ,manahaky anizao ñy Jolofrish, <shushes> misy koa ñy fôrurô, ranon-dasopy io ,misy ñy Suia <shushes> ;rozy añy tea mihina henan'akoho noho voankazo maitso.